نحب نكون ممثل مشهور؛ لأن الممثل أفظل من المؤلف، صحيح كقيمة فنية، وكقيمة ثقافية المؤلف أكثر، بس يعني الممثل عنده <hesitation> عائدات مالية أكثر بطبيعة الحال، وأنجح مقارنةً بالمؤلف، المؤلف يعنى عنده صعوبات، وعنده <hesitation> عراقيل في الحياة أكثر من الممثل.